اغشع اش كن صاغ بالناس و بحياتي ، غاح اغشع كلشي مهم يخصني وارجع ال زمني حتى اصلح الغلط قبل لا يصيغ واقول لنفسي "المستقبل ينصنع اليوم ما غدا" ، واخلي خطة لحياتي تكون تناسب اللي غشعتونو بحيث تكون تناسب أهدافي.